Amina ayong nataparach akidonkin echai atamagt edorok ekiser edook ekiser ekarung ewaak akimiet atanyam ibore ngini atolisia ayong jik eboiyoo aparaanit jik mpaka chiang kotere ayeni ayong atamar iboree ni epedori akingarakin nyoo akingarakin ngkilinga mpaka eyepedori abunio tee <hesitation> akimuj ebong eyepedori nabo akhoro kekok aiii kotonyam ibere kong anyami nying nataparach ngesi ngini. Epodonori echei keengarak keteree <hesitation> akhoro a echei kakma ayong akure a echai. Akimat ayong eechei tadaua atolem jik inyoo atotem emaindi atonyan ngaya atoekaa atoloto aiii amin jik ebioyio a lotaun